Raha nagnoro hagnina tanatina la poêle aho ka miraikitra be izy dia ny fomba hanalako an'izany dia mora fotsiny kôkôfiko tsara eky ny sakafo niraikitra tamin'iny la poêle iny dia izay tsy afaka amin'azy halonako rano izy avy eo dia rehefa voalondona rano iny izy dia afaka elaela bitaka dia kikisako aminahy kiso ndraika mandeha izay vao godregodrehiko aminahy paille de fer dia kobaniko tsara dia madio mierigna amin'ny place-ny izy amin'izay.